ग्रीस के बारे म भी मोके कुछ पता नही हवे। लेकिन वहा हर साल ठंडा पड़थे। बाकी मोके भी ज्यादा जानकारी नही हवे।